احب مشروب الشاي الاخضر لانه صحي ومنعش، يحتوي على مضادات الاكسدة التي تعزز المناعة ويساعد في تحسين التركيز كما ان طعمه مميز، ويمكن تحضيره بعدة نكهات مثل النعناع والليمون السكر والعسل.